Injé wafoom usolee fucoho wo woomé sinaaŋ; so sibagénoom mé; sinaaŋ bu inja sisili aw bémundum usapéén sambun nutaas gakarari jaraam gusét nukando maal nuŋa go ulitéén do sambun sasu nunak jaraam gulaab nuataas jalang jaju nukando jalang jaju nunaak jaraam jalang jaju jilaab, jaraam jalang jaju jilaab nusu nukando mutaséén éni unak jaraam, éni usa ufaak nutiluul ujonténi jambi sinaŋi sihab, nunak so jaraam siñul nuwaléén gakararihi nétaam nukaaf nuŋa bupuruji nusohéén miin utéén nuwogul bugaan jicoho sinaaŋ mé inja asili mémé, oli joola kunda do numiré fucoho fofafu.